गेरु नीलु रंग ज्वो व्हंद, स्वो ज्ञान, अधिकार और शान कु प्रतिक मण्ये जंद। और खास तौर पर अगर चीन की संस्कित मां आप जाला, त यो दीर्घायु व्होणो प्रतीक चि। यानी अमर व्होणो प्रतीक चि। त जब भी गेरु नीलू रंग म्येरा दिमाग मां ऊंद, त मन मां शांति ऊंदी सबसे पलि मतलब यन लगद कि हां अब थओड़ा ज्ञान छौ मेते, मैं यीं दुनिया से समझणूं छूं। मैमा चेतना कु विकास व्हंद। जेसे मैं यीं दुनिया ते समझई सकदू।